I voatantara voalohagny take igny zany de tantara mombanà rapiso fa ity ndraika hoe mombanà kivà de mitovitovy foagna fomba fihesikan-jareo roy, samby falifaly fa ny an'ny kivà zany magnatombo hoe somary magnifagnifatra bitika izy, mikapiokapioka am'tegna aby volom-bodiny, misodisodika, misitrisitrika agnelagnelana fe ary izy dia igny agnambarany fa hoe tiany an-tegna sady manigna an-tegna izy raha ohatra ka ela sy hitany a, agnatoroany hoe miraiki-po am'tegna izy.